He bgúudi be, bgúudi be bégi, wilu undaŋ. Biso, hínooni ndu ugú udéele, unsage Ñaali ma samdu ugúudi. Iyoo, a bgúudi bembe, a wi maa wi umada gitini wil, hala? unyayaaŧe, unan giti; Don ndu unto ñín mo, wembe wi maa ggí fmbonjinan bgúudi ma. Unan gúudi Haala ñaanan ayet, ugaŧ <noise> uga giti wil, uga yaaŧ inan mada númi bgo biindi ma. Uben unan mada núma bigi ma ugaadni, anín hiindi ma ngi gbii bigiindi ma. We we gí wili undaŋ a bgúudi, bina bgúudi ma fana, bmadana núma wil, blúŧi a mmeese, mmeese ma umeesim be ngi biñaŋ. Uhúri ngi bàa ma, baa ma siimli ngi bàa ma, we gí wili undaŋ. Baanto han baansiimde, we undúba gada a fboonjinan bgúdi, baso antimbi umada ga hala bgúudi biindi ma binan gí bgúudi ma húrin yaa bo, bñobir. Mee, wee ma du ngete wee binaŋ ma nsaag Ñaali ma. Hinooni ndu ungúudi, so ugúudi a ggíti gjoole, mbo bgúudi be bamba mmada saantina a bboorin bgúudi be wiman tíngana antimbi he, ndu uga a bgúudi biindi be so usiimdi ngi bigi ma gini hala ugini wi ma raanan ugaa wi giti, a ggíti gjoole.